شوفو نعرفكم بالمدينة ديالي المفضلة في هاد الجزائر البلاد الجميلة والهي القصبة العتيقة هادي فيها اتار وفيها يعني ريحت لبلاد ونعرفكم ونديكم تشوفو ليومة نديرلكم بروقرام شباب لاجورني ونديكم نحوس بيكم لاجورني للبحر